"Taronao taronao iha nagnonofy hoe handeha hanao vakansy igny? Zao iha zao anà an'izao fa manam-bola ka magnino ley la mba tanterahy am'izay?"